Mi buran yidugo mi nyiba sare jamanu ngam buri vodugo. mi nyiba sare maunde masin ngam mi siga derdiraabe am be robe am be bikkoi am ha nder. sare manga beldum masin ngam kowa heban fesaare be de'itaare amma sare petel kam velai sam goddo fesata no yidi sam.